bandarískra stjórnvalda í garð barna ólöglegra innflytjenda eru ómannúðlegar segir forsætisráðherra forseti Bandaríkjanna gaf í dag út tilskipun um að hætt yrði að aðskilja börn og foreldra ríkissáttasemjari segir að engin lausn sé í sjónmáli í deilu ljósmæðra og ríkisins líklegt er að ljósmæður fari í verkfall um miðjan júlí Gylfi Arnbjörnsson hættir sem forseti a s í í haust eftir tíu ára starf það sé betra fyrir hreyfinguna því umræðan snúist meira um hans persónu heldur en stefnuna krakkar í sumarbúðum við

vissu upp á hár hvernig ætti að bregðast við þegar ein úr hópnum fékk flogakast úti í vatninu þau komu henni meðvitundarlausri í bát og allt fór vel Reykvíkingar nutu sín í langþráðri veðurblíðunni í dag sumir stungu sér til sunds í Nauthólsvík á meðan aðrir létu sundlaugar borgarinnar komiði sæl forseti Bandaríkjanna skrifaði síðdegis undir tilskipun um að hætt yrði að að börn og foreldra sem koma ólöglega yfir landamærin Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir að þessi meðferð á börnum sé ómannúðleg

gagnrýni á breytta stefnu bandarískra stjórnvalda í málum ólöglegra innflytjenda eykst dag frá degi um tvö þúsund börn hafa verið tekin frá foreldrum sínum á meðan þeir bíða ákæru fyrir að koma ólöglega til landsins mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna fordæmdi stefnuna

í gær forsætisráðherra Breta tók undir það í dag utanríkisráðherra sagði í hádegisfréttum að andstöðu íslenskra stjórnvalda yrði komið á framfæri milliliðalaust forsætisráðherra er sömu skoðunar þó hafi sjálfdæmi um það hvernig þau haga sinni landamæragæslu

er það svo að sú meðferð sem við sjáum á börnum er ómannúðleg og stríðir gegn okkar gildum um það tryggja réttindi og velferð barna og auðvitað er þessi stefna mjög umdeild greinilega og á hana hefur birst gagnrýni

úr báðum stjórnmálaflokkum

þannig að ég hef ekki trú á öðru en að Bandaríkin muni breyta þessari stefnu og það virðist stefna í það ef marka má orð leiðtoga repúblikana í fulltrúadeild bandaríska þingsins

þess efnis að hætt verði að skilja að

lagabreytingar og frumvörp sem leggja á fyrir þingið ekki rétt miklar vangaveltur hvað verður

eitthvað skilyrði um múrinn sem

varnarviðbrögð hjá Bandaríkjastjórn vegna mikillar gagnrýni já líklega um miðjan júlí þetta segir formaður samninganefndar Ljósmæðrafélagsins heilbrigðisráðherra segir að hver fundur í deilunni sé

næsti fundur samninganefnda verður eftir rúma viku ljósmæður kolfelldu samning sem náðist

í lok maí þær hafa því verið án kjarasamnings

í hátt í tíu mánuði formaður samninganefndar ljósmæðra segir að staðan sé alvarleg hún segir að í

vilja og umboð við metum stöðuna þannig að það er virkilega á brattann að sækja eins og hefur verið

frá upphafi ég veit ekki hvað skal segja við viljum halda í bjartsýnina og höfum trú á því sem við erum að gera teljið þið að það muni koma til já hefur verið í umræðunni og

og við munum fara á fullt núna í að undirbúa það boða til löglegs verkfalls

það verði ekki fyrr en um miðjan næsta mánuð þetta krefst ákveðins undirbúnings og skipulags við munum hefja þá vinnu núna strax þetta er þriðja verkfallsboðun ljósmæðra á liðlega tíu árum ríkissáttasemjari segir að enn beri mikið á milli við tókum stöðuna

í deilunni

segjast eins og er að hún er greinilega mjög þung

og því miður ekki alveg að maður sjái lausn í sjónmáli heilbrigðisráðherra segist vona að samningar náist

í næstu viku hún segist ekki ætla að blanda sér í deiluna að svo stöddu það er náttúrulega hver einasti fundur úrslitafundur þegar málið er orðið svona alvarlegt

samkvæmt mínum heimildum er verið að undirbúa neyðaráætlun á Landspítalanum til að geta tryggt öryggi sjúklinga eins og nokkur sé kostur auðvitað mæðra og barna ungverska þingið samþykkti í dag lög sem banna hvers kyns aðstoð við ólöglegan innflutning fólks til

landsins ríkisstjórn landsins með forsætisráðherrann Viktor í broddi fylkingar segir að hælisleitendur og aðrir innflytjendur ógni þjóðaröryggi nýju lögin kallar stjórnin stöðvum Soros lögin í höfuðið á ungverska

þau saka hann um að standa að baki hælisleitendum atkvæðagreiðslan á ungverska þinginu fór fram einungis nokkrum klukkustundum eftir að leiðtogar Evrópusambandsins sem Ungverjaland er hluti af samþykktu að að halda aukafund um endurskoðun laga um hæli Gylfi Arnbjörnsson forseti Alþýðusambands Íslands ætlar ekki að gefa kost á sér til endurkjörs í haust Gylfi telur að meiri umræða skapist um málefni hreyfingarinnar ef hann dregur sig í hlé fertugasta og þriðja þing a s í verður í október Gylfi tilkynnti á miðstjórnarfundi sambandsins í dag að hann muni ekki

endurkjöri í embætti forseta Gylfi hefur starfað í um tuttugu ár innan a s í en hann var kjörinn forseti sambandsins árið tvö þúsund og átta hann hefur því gegnt embættinu í tíu ár og verið endurkjörinn fjórum sinnum áður starfaði hann sem framkvæmdastjóri og hagfræðingur hjá sambandinu Gylfi segir í yfirlýsingu að hann sé sannfærður um að ákvörðunin sé rétt þrátt fyrir að hún hafi ekki verið einföld

þeirra deilna sem hafa verið innan hreyfingarinnar í ljósi þess að þessi umræða er farin að snúast meira um

ekki endilega mínar skoðanir eða þá stefnu sem ég hef verið talsmaður fyrir fyrir hönd minna samtaka þá sé kannski eðlilegt að ég stígi út úr þessu hlutverki vegna þess að ég að þessi umræða snúist um málefni Gylfi hefur fengið gagnrýni á störf sín sérstaklega af hálfu formanns v r þá hafa nokkur félög lýst yfir vantrausti

hef búið við það alveg frá hruni að fá á mig tillögur héðan og þaðan mér finnst hins vegar þetta vera orðið allt að því í seinni tíð en líka vegna þess að ég held að við þær aðstæður sem eru núna þá höfum við

náð miklum árangri tíu árum eftir hrun kaupmáttur stendur í sögulegri hæð atvinnuleysi er mjög lítið og verðbólga er mjög lág þannig við höfum verið að ná árangri

staðið upp frá borði ánægður með að hafa tekið þátt í því heilbrigðisútgjöld barnafjölskyldna hafa lækkað frá því nýtt

var sett á fyrir ári síðan samkvæmt nýrri úttekt Sjúkratrygginga Íslands útgjöld

ríkisins til heilbrigðisþjónustu hafa aukist umfram fjárheimildir sjúkratryggingar Íslands tóku saman reynslu af nýju greiðsluþátttökukerfi ári eftir að það var tekið í notkun og var sú úttekt kynnt í dag þar kemur fram að heildarútgjöld

sjúklinga í nýja kerfinu séu einum og hálfum milljarði lægri á ársgrundvelli en áður heilbrigðisráðherra segir að markmið með nýju greiðsluþátttökukerfi hafi náðst þannig að skýra markmið sem er að jafna aðgang almennings að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag það má segja að

útgjöld barnafjölskyldna hafa lækkað og notkun heilsugæslunnar sem fyrsta áfangastaðar hefur aukist um helmingur þeirra barna sem koma til sérfræðilækna hafa nú tilvísun

frá heimilislækni sem þýðir að þjónustan er ókeypis og hefur þeim fjölgað verulega

sérgreinalækna eru samanlagt um sjö hundruð milljónir umfram fjárheimildir sjúkraþjálfun var bætt inn í kerfið fyrir ári

og ljóst að margir hafa nýtt sér það þetta eru óveruleg atriði miðað við það hvað breyta kerfinu eins og gert var á síðasta ári leiga íbúða í gegnum Airbnb hefur hækkað húsnæðisverð hér á landi um allt að níu prósent samkvæmt nýrri skýrslu Íbúðalánasjóðs hagfræðingur hjá sjóðnum segir ljóst að eftirliti með skammtímaleigu sé verulega ábótavant skýrsla Íbúðalánasjóðs um Airbnb var kynnt í dag ljóst er að

á íbúðum gegnum Airbnb hefur aukist mikið

í dag eru sex þúsund íbúðir skráðar virkar á síðunni hér á landi til samanburðar eru tíu þúsund hótelherbergi hér á landi og því ljóst að umfangið er mikið við sjáum það að fjöldi Airbnb skráninga í Reykjavík er mun meiri miðað við höfðatölu heldur en í höfuðborgum helstu nágrannalandanna það vekur auðvitað athygli fjöldi

á Airbnb vex mun hægar nú en áður þá hefur bókunarhlutfall verið lægra í upphafi þessa árs en á sama tíma í fyrra Ólafur segir að fyrir hverjar þrjár til fjórar íbúðir sem byggðar eru hverfi ein á móti vegna skammtímaleigu þá hafa umsvif Íslendinga á Airbnb einnig

ýtt undir hækkun húsnæðisverðs við teljum að fjölgun Airbnb skráninga geti skýrt allt að fimm til níu prósenta hækkun fermetraverðs í kaupsamningum hér á landi undanfarin þrjú ár

eru talsverð áhrif Ólafur segir að vissulega séu kostir og gallar við þessa þróun

íbúða hefur átt þátt í því að ferðaþjónustan hefur getað tekist á við þennan mikla vöxt

á undanförnum árum má ekki tala þetta of mikið niður á hinn bóginn þá hefur þetta áhrif á húsnæðismarkað og þarna þarf að finna eitthvað jafnvægi þess vegna fögnum við nýlegum áformum um það að auka eftirlit með heima og íbúðagistingu við vonum að það

það er alveg ljóst að reglur eru til einskis ef það er ekki farið eftir þeim tólf ára stúlka sýndi snör viðbrögð í gær þegar hún bjargaði bekkjarsystur sinni úr flog og misst meðvitund úti í vatninu fræðsla um rétt viðbrögð við

kom að góðum notum úti skein sól og krakkarnir skemmtu sér á bátum þegar við heimsóttum sumarbúðirnar sum voru þó enn að vinna úr atburði gærdagsins

heyri ég hana kalla á mig Freydís og ég stekk út í og hjálpa henni og tek hausinn hennar upp svo hún andi ekki að sér vatni höfuð hennar fór á kaf í nokkrar sekúndur Páll Ísak Ægisson var fyrsti starfsmaðurinn á staðinn ég lyfti henni upp úr vatninu því hún má alls ekki vera í miklum kulda og bara upp á bátinn þannig að það var eiginlega bara allt á sínum stað bara Guði sé lof gat ekki farið betur og í dag rétt rúmum sólarhring eftir að hún var flutt suður með sjúkraflugi snéri Telma Rut aftur í sumarbúðirnar og fékk hlýjar móttökur

sig æðislega þau voru svo fljót að hjálpa mér og fljót að gera allt og gerðu allt rétt

ég er bekkjarsystir hennar og

hún fékk einu sinni flog

þegar við vorum í skólanum og eftir

sýndi kennarinn þegar einstaklingur fær flog þá þarf fyrst og fremst að að passa að viðkomandi slasi sig ekki og meiði sig ekki það þarf að tryggja að aðstæðurnar séu þannig í kring að verði engir áverkar á höfðinu eða slíkt og þegar floginu er lokið þá er gott að setja í læsta

til að passa upp á að tungan leki ekki niður í kok og viðkomandi hjálpuðu mér svo mikið ég er rosalega

þakklát hvalveiðiskipið Hvalur átta er farið til veiða út af Reykjanesi heimilt er að veiða hundrað sextíu og eina langreyði hvalveiðiskipið Hvalur átta hélt til veiða í gærkvöldi og gert er ráð fyrir því að Hvalur níu fari

um helgina

að ljúka við endurbætur á skipinu í

er allt klárt til að taka á móti fyrstu

hrifnir af því að hafa of nálægt sér Kristján Loftsson framkvæmdastjóri Hvals h f vildi ekki veita fréttastofu sjónvarpsviðtal en sagði að Hvalur átta væri nú að kanna miðin út af Faxaflóa Reykjanesi og að Vestmannaeyjum

að veita hundrað sextíu og eitt langreyði Kristján segist vera kominn með kaupendur að kjötinu í Japan það sem hingað til hafi

fyrirtækinu erfitt um vik að selja kjötið japanskir embættismenn Kristján segir að þeir hafi stuðst við fimmtíu ára gamlar aðferðir við að efnagreina hvalkjöt nú hafi þeir hins vegar lofað bót og betrun og hyggist taka upp aðferðir sem séu alþjóðlega viðurkenndar nýjasta

í hitaveitu Norðurorku á Hjalteyri

borhola á lághitasvæði hér á landi borun holunnar lauk á föstudag hún er þriðja borholan á jarðhitasvæðinu við Hjalteyri hún er tæplega þrettán hundruð metra djúp og boruð með sverari bor en hinar holan er því mun víðari og getur flutt meira vatn upp á yfirborðið borinn Sleipnir er talinn hafa hitt vel á jarðhitakerfið á þessu svæði vísindamenn

segja að svokallaður

holunnar sé með því hæsta sem sést hafi við sambærilegar aðstæður vatnið er um áttatíu og sjö gráðu heitt frekari mælingar og reynslu þarf til að skera nákvæmlega úr um hve miklu vatni holan skilar til frambúðar ísland og Nígería mætast í borginni

á heimsmeistaramótinu í Rússlandi á föstudag borgin sem áður hét Stalíngrad á sér blóðuga sögu og orrustan um hana markaði kaflaskil í síðari heimsstyrjöld

nítján hundruð fjörutíu og þrjú um tvo milljonir manna létu lífið í

í Reykjavík er nú á lokametrunum rúmlega fimm hundruð manns hafa unnið hörðum höndum að því að setja upp tónleikasvæðið í vikunni hátíðin hefst formlega á morgun hún er nú haldin í fimmta sinn og á henni verða um hundrað og tuttugu tónlistaratriði þrjátíu erlendir listamenn koma fram meðal annars söngkonan að sögn skipuleggjenda hefur verið unnið að hátíðinni í miklu samstarfi við íbúa meðal annars hefur gæsla verið aukin tónleikagestir þurfa ekki að hafa áhyggjur af því að missa af næsta leik Íslands á h m gert verður hlé á tónlistinni og leikurinn sýndur á skjá á stóra sviðinu

gula lét loksins sjá sig um allt land í dag við mikla kátínu landsmanna höfuðborgarbúar nýttu tækifærið vel og borgin iðaði af lífi eflaust sögðu margir loksins þegar þeir vöknuðu í morgun himinn og sterk sól blasti við og nýttu höfuðborgarbúar tímann vel sundlaugar borgarinnar voru fullar ungir sem aldir nutu sín á ströndinni í Nauthólsvík og enn fleiri nutu veðurblíðunnar

á Austurvelli engin hitamet voru þó slegin í dag mestur mældist hitinn tuttugu komma sjö stig í Árnesi á Akureyri fór hann hæst upp í tólf komma eins og í Reykjavík mældist ellefu komma átta stiga hiti dagurinn í dag var kærkominn enda hefur lítið sést til sólar suðvestanlands það sem af er sumri ef marka má spá veðurfræðinga mun ekki sjást mikið til hennar þar á næstu dögum og er von á lægðum á færibandi

strax á morgun sem betur fer láta flestir það ekki á sig fá þótt það sé ekki búin að vera nein sól

finnst ykkur betra þegar sólin er

að veðri á morgun gengur í átt með rigningu á vestanverðu landinu austan til hlýnar og má búast við sól þar hiti níu til þrettán stig vestan til en tólf til sautján stig en tólf til sautján stig aðgerðir bandarískra stjórnvalda í garð barna ólöglegra innflytjenda eru ómannúðlegar segir forsætisráðherra forseti Bandaríkjanna gaf í dag út tilskipun um að hætt yrði að aðskilja börn og foreldra ríkissáttasemjari segir að

engin lausn sé í sjónmáli í deilu ljósmæðra og ríkisins líklegt er að ljósmæður fari í verkfall um miðjan júlí Gylfi Arnbjörnsson hættir sem forseti a s í í haust eftir tíu ára starf það sé betra fyrir hreyfinguna því umræðan snúist meira um hans persónu heldur en stefnuna krakkar í sumarbúðum við vissu upp á hár hvernig ætti að bregðast við þegar ein úr hópnum fékk flogakast úti í vatninu þau komu henni

bát og allt fór vel Reykvíkingar nutu sín í langþráðri veðurblíðunni í dag sumir stungu sér til sunds í Nauthólsvík á meðan aðrir létu sundlaugar borgarinnar nægja þessum fréttatíma er lokið og komið að íþróttum klukkan tíu í kvöld og vefurinn við minnum á að sjónvarpsfréttir eru á sama tíma annað kvöld klukkan tuttugu þrjátíu vegna beinna útsendinga frá heimsmeistaramótinu